मेते यो नि लगद कि अच्छी दवाओं दगड़ि आजकल हम सही ढंग से छिन रौंणा। किलेकि मैं सबसे पलि एलोपैथी दवयूं ते मना करदू। यी भौत घातक व्हंदिन हमरा, हमरा शरीरो ते। त येका अलावा जो अभी हां, या बात जरूर चि कि ज्वो अच्छी दवै अब एगिन तेसे हम अच्छू जीवन छिन ज्यूणां अर ज्वो समाज पर तेकु फर्क पड़ि, स्वो फर्क यो पड़ि कि अब हम यूं पर निर्भर व्हेगिन। यूं दवायूं पर, फर्क यो ही चि।